सदा आनी सिंपल सूप तयार करपाक तुमका टमाटे, मशरूम आनी ज्या वस्तुन्चा तुमका सूप पिवंग जाया असता त्या वस्तुन्ची गरज पडतली आनी त्यो तून तुनी मिठ आनी तुमका जाय ते मसाले ब घालून तुमी शिजवपाचो आनी ता गरम झाल्यार गरम पिवपाचो नाल्या थंड जेसार वाट बगपाचो आनी थंड पिवपाचो या जीवक बरा असता।